Mmm oven usuhu'ama. ndug amame. asuha amme your ýe san ayo îchi. asumme abe kpor-kpork. asuk mme înep-nep, ntack atte mme asuk-suk. atte mme asusuk ama yor arear amma your îzed-îzed. asuk mme înep-nep. ntack atte mme asusuk ama yor arear amma your îzed-îzed. Érem ígam uru deyne îyari. mmusu ífugaha ton nsort ari suk ama arí nte ama asukhi. nne ite nne anim íte ama nsukhi. íche amam nse kebbe anor arear ntakkha ama your îzed-îzed. mmusu ari-ma arî-ma oven usuk-ama. nwike derne mmari mmusu ereme nna arí emang-me îsuk-amah. enh atte oven wor amang îjug ama your. nirem ama your ízed-ízed areme imang asuk ama your ama your ezed. anytime amang asuk ama your. ama your eshi den-ner înep igaha ekpowor arí ímang asuk ama. eteme amang asuk ama. ama yoor îzed-îzed mmusu îgaha inep atte ísuk ama arear ívom mme eino aku. atte aku mma onor atte ama asukhí aku mme onor ama your ízed-ízed. mmusu ígane oven usuhu'ama înep. efí egb wo je ari ama nni jug. ari nni dop or dop e mag ísughama. wanì ífu ganha oven îgaha appi asa ke oven asu-suk amang agiba asuk ama. ama your íkízed. Ntaiha atte mme asukhi ama your îzed-îzed egbi gaha egbi